When I woke up in ley morning I wake up in ley morning I brush my mouth ley first thing I going to lappa be door go to lappa be door eat in ley cook shop I eat after eating I going straight to my working place I will lee the until four o’clock we knack up then when we knack up I going straight on ley football field I going practice seven o’clock I will be to my house side my family until ley following day.